אכּתר יֹום מתסאלי ענדִי הוא אלנהאר לִי כּנפיק פִיה בּכּרי וכּנבּדא בּצּלא וּאלקְּראאַ שׁוִיָה מן אלתּרא, מן בּעד כּנמשִי ללבּחר נשׁם אלהואא וּנרתאח שׁוִיָה, פִי אלצהִירה כּנקְּרא כּּתאבּ וּלא כּנשׁמַע מוסיקָּא אנדלוסִיָה באשׁ ירתאח אלעקְּל דִיאלי, מן בּעד כּנחרוג' מע אלעאאִלה נאכּלו שִׁי חאגָה מזִיאנה וּנתבּסּטאו, אלמסא כּנקְּדִי וקְּת מע צחאבִּי וּלא כּנשׁוּף פִילם וּבּאלטּבע קּבּל מא ננעס כּנשׁכֹּר אללה עלא אלנהאר אלגּמִיל וְהאדִי בּחאל האדא.